Lo espeja, espeja nar zyn nliy lo men le lo espeja jwi'men len xomod nyamen len xomod ndomen cha nawue nyamen cha nakap nyamen cha nalatmen cha nachamen cha nzamen thi lar cha na nzatamen thi lar cha ndo nchan lomen cha na ngenta nchan lomen cha ndoyo lomen cha na ndoyod lomen, le men gota na nlirzynmen espej par koyomen lomen tyz nke goyomen lomen tyz ke par tayal galday galniay gal- gal- nda par kibmen yix lomen na, par tayal tombimen lomen, par kumen yekmena, jwigamen lud lo espeja ze nawue naxut ndokumen yekmen nawue naxut nya yekmen par chumen thi- thi yiz yekmena tyz le men chu yiz na par chumen thi yiz orbixa thi izyek men goxa palad chumen, mbay na ndo jwi'men lo espej ndo jwimen naze gal nda ta nke chumena, mbay lo espeja ndo jwi'men naze cha nzalmen thi lara tyz xomod cha naxen nkey cha nal nkey cha gal ngotay na na galta ngotay, tamod nlirzynmen thi espeja za tamod jwa'n nlinumen zyn ya nlinumen espeja par jwi'men lomen par jwi'men len xomod nyamen par jwi'men tayia nzy yomen ropmen espeja naba jwi'men len xomod nyamen liga nakap nyamen xa na nawue nyan mbes men lo espej per na nak espej nap nchap yeke men nchap yeke xomod nyamen xomod nlymen xomod nakmen. Per jwa'na zyn ya jwa'nta nly- nly espeja naya nabay, par jwi'men, thi diba zyn li espej na xa nak thi mena ta nke nke nu yiba ta nke nu yib jwa'n ta nte- nte mena re yib yoba, mbay lexa njwi' cha nzo cho thi yib ndeke xis na lencho thi yib ndelo na cha ngencho yib cho zi men nde- nde las xis taya yek taya telxa yibxa yib jwa'nta mbio ta nkenuxa ba re zyn ya jwa'n ta nly- nly espeja naya bay, mbay na le espeja nzo- nzo nar espej nzo thib ned espej nke len yoba nzo thib ned espej jwa'n ta nji'men ta mas nabi jwa'n nlirzyn re xa ta ngoyo lomen ta ngo ndoxkua izyekmen ndox nchu izyekmena'. mbay nzo thib ned espej bix espej jwa' jwa'na yete tayal ketenumen ngol na nzo chan xabi chan xabi jwa'n redon bix jwa'n kuadrad bix nke tenumena ze jwi'men lomen paja ndames tyz palan nda men tyz bromen ndames espej ya taya ketenumen nayana re- re jwa'na zyn ya nlynumen espej